Mino meelest ommaq külh pingviiniq <hesitation> tsirguq. Selle et tsitkõ ei defineeriq mitte näide lindamisvõimõq, vaid sulõkatõq ja tuu, et näil ommaq nokaq ja naaq loovaq munnõ.